أنا كنت جيت نقدر نتحكم نتحكم بالعقول أحسن نتحكم في العقول والعقول تاع المجتمع الغربي كامل نبدلها ضد ضد <hesitation> ضدالمستعمر ضد الإستعمار وضد <hesitation> الإستذمار لي راهم يقوموا به دوكا في فلسطين وفي كذا وفي الدول في الدول في العراق لي درتوه في العراق تحسبني مانيش عارف ولا.